د نهه شمېره ماته د بشپړتیا، انسان دوستۍ نښه ښکاري دا شمېره د مهربانۍ، بخښنې او خدمت احساس راولي کله چې زه د نهه په اړه فکر کوم د حکمت، پایلو او لوړو اهدافو تصور ذهن ته راځي. دا شمېره د کمال او روحاني ودې سمبول دی